Ta عجله galg eli عجلة motor ka alag elin eka كهرباء log jangosa, ken adem مشاوير mole mole قضي yen زمن معين eka شحن tani ذات eka كم كيلو faya ter كم مسافة faya ter كم dawei la fa edainga enga alag eli عجلة mole ka alag eli.